पहाड़े झरनों की आवाज़ अत्यंत मनमोहक होत है। जा मा उतर और चढ़ाव की ध्वनि प्रसन्न होत है। यह ध्वनि मैं उत्पन्न अक्षर स्वेत सौर खी जात है। जेहिमा बहुत सारे ध्वनि का मेल होत है। झरने की आवाज वही है पानी की सरसराहट ते पानी के गिरन की आवाज मौजूद होत हैं। पाने की आवाज बहुत ऊपर ते वेग ते गिरत है। और जो सीधी चट्टानों पर गिरत है। तो बहुत मधुर संगीत उत्पन्न होत है। जब कानन को बहुत ही शांति प्रदान करत है। तो झरने की आवाज बहुत ही उत्पन्न होत है।